ای داسا نمے ہندا پاروٹ تعلیم نا اخسو اہمیت ئس اے۔ ننامعاشرہ نا تہٹی، ننا مذہب انت پائک تعلیم نا زیا۔ تعلیم نا بھاز بھلو اہمیت ئس اے۔ اخہ چاس تہ ہموخس اے۔ تعلیم ظاہر اے انت ئسے نا بھی روا اے انت کہ پارہ، پائہہ، اللہ بشخہِ کنے مونی پدی۔ مطلب پائہہ اسٹ ئس اسٹ ئسے آن ہرّفے کہ پائہہ نے اسٹ ئس پائہہ کہ نی تینا مسڑ خوانفوس بھاز یا ما۔ اسہ مارئس مرے نے اسہ مسڑ ئس مرے نی، بھازی تینا مسڑ ئے خوانفوس یا بھازی تینا مار ئے خوانِفوس۔ پائہہ گُڑا پارے پائہہ ای تینا مسڑ ئے خوانفوٹ، پائہہ گُڑا بندغاک ہرّفیر ای آن تہ پائہہ انتئے مسڑ ئے خوانفوس، مارئے انتئے خوانفوفیس؟ اودے او دا پارے کہ مطلب کہ ہنداخہ مرے نے گنجائش اسٹ ئے خوانفنگ کہ، اسٹ ئے خوانف ایلو ئے خوانگپہ کپہ مطلب گُڑا نی اوڑے اراد ئے پاروس خوانِفِو۔ گڑا او پارے گڑا ای پاروٹ ای مسڑئے خوانِفو، مار ئنا پن ئے ہلتو۔ پائہہ گُڑا اسٹ ئس ہرّفے ای آن تہ پائہہ انتئے؟ پائہہ گڑا مط- اہمیت ئے تعلیم نا پاوہ۔ گُڑا او پارے پائہہ گڑا مسڑئے ای داوجہ غان خوانفوٹ کہ مسڑ اگر ہنا خوانا گُڑا سمجھو او اسہ نسل ئسے چلیفک۔ نیاڑی اگہ خوانا، نیاڑی اگہ تعلیم یافتہ ؤس مس۔ گُڑا او مطلب اسہ نسل ئسے انت کیک بڑھائیفک، اسہ نسل ئس اوڑا بڑھیک بھلن مریک، مونی کائک گڑا او نسل در نسل او تعلیم یافتہ مریرہ۔ اگہ ظاہر اے اگہ نیاڑی بے خوانندہ مس، نرینہ خوانندہ مس، او نیاڑی خوانتو اونا چُناک ہندن اسٹ اسٹ نا اریر او خوانِرہ بھاز ہندنو اریر او خوانپسہ۔ اگہ پٹیا خوانا۔ پٹیا تینا چنائے خوانفک، تینا مسنت ئے خوانفک، تینا مارت ئے ڈسِّک، تینا مسڑ ئے ڈسک۔ تے اوفتے۔ تُولِنگ بش مننگ ئے ڈسِّیک، ہر گڑا ئے تا ڈسیک، امر تول، امر بش مہ۔ بھلات ئے تو تینا امر ہیت کہ، چُنا تو تینا امر ہیت کر، پیرنگات تو امر ہیت کر، تینا اُرا نا بندغ تو امر ہیت کر، پیشن با بندغ تو امر ہیت کر گڑا او چنا ہر گِڑا ئے سِکّھیک۔ اگہ لمہ خوانتو، چا باوہ نا ایہن باوہ ایہن پیشن نا مریک۔ باوہ اوخہ چنائے ڈسینگ، سکھِفنگ کپک، تربیت تننگ کپک۔ تو نیاڑی پارے کہ نیاڑی ئے خوانِفوٹِ ںیاڑی یعنی کہ اسہ نسل ئسے پیدا کیک۔ دا تعلیم نا اسہ بھلو اہمیت ئس اے۔ نہ مار نا پن ئے ہلتو پٹیا نا پن ئے ہلک۔ تو نن چان تینا اُڑا ٹی مَسہ- ہر مسڑ ئے تینا خوانفن۔ مسڑ مسڑ، چنا چنا، مار ئے بھی خوانفن، مسڑ ئے بھی خوانفن۔ بھازاک ہندن او مارت ئے خوانفرہ، مسنت ئے خوانفپسہ، پائہہ مسنک ہندن مریر کُور مریر۔ تو شُوماک مسنک کور مسرتو گڑا نما نسلاک ئے انت مریرہ کور مریرہ۔ اصل گڑا تینا نیاڑی آ توجہ ایت۔ تینا نرینہ غا بھی ایت۔ برابری نا ئے پارینے ئے انت اسلام لیکن اگہ ہراڑے چاسہ کہ اے انت کنتو بھاز گنجائش اف، اسہ بندغ ئسے خوانفنگ کیوہ گڑا کوشش کہ تینا مسڑ ئے خوانِف۔ ہا مار ارے نے اللہ نی تینا مارے بھی خوانف جوان اے مارئے بھی خوانف جوان اے۔ مار بھی خوانہِ مسڑ بھی خوانہِ۔ اگر او خوانا تو بندغ گڑا اللہ نا اللہی ئے بھی خواننگ آ چائک۔ اگہ نی خوانتویس تو نی تپیسہ کہ اللہ دیر ئس اے۔ نی خوانوس تو گڑا اللہ نا اللہی ئے بھی گڑا نی خواننگ آ چاہوس۔ اگہ نی خوانانُس، کسرآ ہناس، اللہ نا پِن ئس تموکو خناس بھی نی اودے ہرفوس، احترام ئے تہ کروس، چُوک کرو ای آ تہ۔ خنتا تِخوس اگہ تِتنُس چاگُڑا ہندن زیا تہ اللہ معاف کے لتاڑوس اِلّوس ہنوس تہ۔ اگہ نی پٹیا ئے تینا خوانفس اونا اسہ بھاز بھلو فائدہس اے دا بھی کہ داچنا خوانا پھگہ دےاو تینا چُنا ئے خوانِفک۔ او تینا چنا ئے خوانِفک، او تینا چنا ئے خوانفک۔ ہندن تین تو تینے خوانفسٹ کارہ۔ ہندن با خنسہ ہرا بندغ نا لمہ ئے انت کرے روفہ رزان کرے تو او تینا چنا ئے روفہ رزان ڈسِّک۔ ہرا کہ ئے کہ انتے کرے ئے انتےیی- کا کرے انت ہنرئسے تہ ہرا مطلب پُچ سلائی کیک، گنڈیک۔ گڑا او تینا چنا ئے چُن گنڈِفنگ ئے سکھفک۔ مطلب ہرا کشیدہ کرکُنے، کشیدہ خلکُنے، سیلہ خلکُنے او تینا چنا ئے سیلہ ڈسِفک۔ ہرا خوانانے یا تینا دُو ٹی پین ئے ارفینے، تینا دوٹی قلم ئے ہرفینے او تین چنا بھی دوٹی ہمو قلم ئے ایتک، تو لمہ تیک۔ باوہ پیشن نا مریک لمہ اُرا نا مریک۔ پٹیات ئے تینا بندغ خوانِفہِ۔ تو گڑا ئے انت کہ پٹیا نے خوانا ظاہر اے پھگہ دے بھلن مس۔ او تینا تُو نی اودے گڑا ڈسّاس، ڈسّیتویس مچٹ صرف ڈساس تہ پدان اودے تینا تعلیم ئے ہر گڑا ئے سِکھک، کتابات آ ہر گڑا ئے سکھک، قران پاک خوانک ، قران پاک نا ہر گڑا ئے سکھیک۔ گڑا ئے انت این چائک ہرا ہر گِڑا جوانی نا ، گندئی بھی چائک دا گڑا جوان اے دا گڑا گندہ اے۔ تہ- تمیز مریک تہ ہر گڑا نا، شعور پید امریک ای ٹی تہ ہر گڑا نا۔ اگہ اوٹی تعلیم متو گڑا داٹی او ہچو ہچڑاس بفک ٹی تہ۔ ہچ گڑا ئے تپک گڑا نئے لمہ ئے چائک کہ لمہ لمہ ئے لمہ نا اخسو احترامس اے لمہ نا اخسہ ادب ئس اے۔ یا باوہ نا اخسو ادب ئس اے۔ اِیلم نا اخسو ادبس مریک۔ چُھنکا ایلم نا اخسوس مریک۔ بھلا نا اخروس مریک۔ اِیڑ ئنا، تاتہ نا، عزیز نا، سیال ئنا، ڈاڈا نا پیرہ نا۔ ہا خوانتوگڑا اولمہ ئے تپک کہ لمہ اے۔ لمہ نا نتّ آ کیرغ آن جنت اے۔ یا باوہ جنت نا دروازہ غات آ اسہ دروازہ سے۔ نی اوڑا ہچ تپک۔ گڑا نئے لمہ نا عزت ئے کرو نئے باوہ نا عزت ئے کرو۔ گڑا عزت بھی چوف۔ نئے اِیِنت آ عزت ئے کرو، نئے اِیڑ ایڑ نائے کرو نئے ایلم ایلم نائے کرو گڑا مفک۔ اُرا ٹی تینا چنا ئے خوانفیس گڑا چنا چناغا سِکھّیک۔ بھلوس برو بش مروس سلام چوس تہ، دُو ئے تہ ہلوس احترام اٹ تو چنا خنک نے تووری چنا بھی ہمون کیک چنا با نا ہیت ئے ہرفپک۔ چنا ہمیشہ کل ئنا ہیت ئے ہرفپک۔ نی امر خنو کروس او ہمون کرو۔ نی گُد بیناس چنا نا چھنکوس اے تو او بھی نے خنا تو او گد بینک۔ اگہ نرینہ ئس نے بس، نی نیاڑیس ئے اُس، چاسہ خوانانُس اونا مُہ- ایہن احترام اٹ بش مریسہ۔ ابا ئے نا، ایلم اے نا بخیرٹ کیسہ تا۔ تو چُنا نے بھی خنک نے تو ہمون کیک۔ اگہ نی کاٹم پیشن مسّٗنس، امر مسنس، بش مسنس، ہیت ہلتنس گڑا چنا بھی خنک، چنا بھی ہمون کیک۔ چُنا بھلاڑآن سِکھک۔ گڑُا تعلیم نا اسہ بھاز بھلو ئے انتس اے ننا معاشرہ نا تہٹی، ننا اسلام نا تہٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرینہ نیاڑی آ تعلیم ئے فرض کرے۔ نرینہ نیاڑی آ فرض کرے تہ۔ پائہہ گویا او انسان ایست اسکا زندہ اے لمہ نا ئے انت آ کُٹ آ ہلیس کہ قبر نا لحد اسکا بھی او امر کے تعلیم حاصل کے۔ قبر نا لحد اسکا۔ گویا یعنی کہ ایست انگا خوانہِ۔ اوٹ تعلیم ئٹی ہچو شک افک۔ بھازاک پارہ ہو ای داسا بھلوسے اُٹ ابُو۔ ای داسا ٹرّ ئسے اُٹ ای داسا ہنوٹ اسکول آ۔ ای داسا خوانوٹ۔ کنے آ بندغاک مخور۔ ہم مہ- مارکوس اے بھی ہندا پائک۔ مسڑ ئس مس بھی ہندن پائک پائہہ ہا ابا ای ہنپرہ۔ گُڑا او ہموڑے تُولرہ سیلہ خلیرہ کشید ہ خلیرہ تینے کور کیرہ۔ ہا اگہ خواناس، چائسس گڑا خواننگ ئٹی ہچو انت اف، میار اف۔ چائہہ عمر ناس، اخسو بھلوسے اُس، پیرو سے اُس، ڈاڈا سے اُس بھی خواناس اوٹی میار اف۔ تعلیم نا ہچو عمرس افک۔ نی ہرا عمرئٹی خواناس نی خوانک۔ مطلب خواننگ نا اسہ بھاز بھلو ئے انت ئس اے۔ نی خوانوس نے اللہ خنی کرو۔ پھگہ دے نا لمہ ئس کسک نی بھی اوڑکہ یٰسین ئس خوانوس، نی اوڑکہ قُرانس خوانوس، نی اللہ غان دعا خواہوس۔ نی خوانتویس گڑااسیکہ ایدے لیلاؤ کروس، فلانی جی کہ فلانی کن کہ خوانوا، جی فلانی کنا لمہ کہ خوانوا۔ فلانی گڑا ہون مفک۔ پائہہ نی ہراٹیم آ تینا چُنائے دریس مدرسہ ٹی داخلہ کریس۔ اوچنا ہراٹیم آ شروع کرے بسم اللہِ رحمٰنِ رحیم ئے خواننگ ئے فرشہ غاک لمہ باوہ کہ تہ نیکی لکھسہ کیرہ۔ او لمہ کسکنے ہِنانے بیوس چُھڑانے تینا پدا پڑا خوانے، خوانفسٹ کرے گڑا لمہ ئے ثواب ملسٹ کیک۔ انتئے او ہمونا بدولت چنا سکھانے، خوانانے، ہیل کرینے۔ گڑا ہندن مرو مطلب تعلیم نا ہنداخسو بھلو اسہ انت ئسے اہیمیت ئس اے ننا معاشرہ نا تہٹی اگر اسہ مائیِس اسہ امبل ئس اوار خواناتو گڑااو تینا ئے چارہ۔ ایڑ ئے چار، ایلم ئے چارہ، تینا تعلیم ئے چارہ۔ اگہ پٹیا خوانا۔ پٹیا ئے پجری برام تِسر۔ اگر ارہِ مریک بھازی بندغات ئے تو بھاز جوانو ارہِ ملک۔ بھازات ئے جوانو ارہِ ملکپک بھی اگہ اودے اللہ تعلیم تسنے، خن تسنے۔ او تینا خوانو، تیان کرو، تینا جوان فیصلہ ئے ہلو۔ اگہ مسڑ ئس اے وے برامی ئے بھی اگہ او خوانانے او تینکہ اسہ جوانو امبل ئس پٹّو۔ مطلب پٹنگ نا مطابق نی مطلب اودے خرابوس تِسُّس او خرابنگا بندغ ئے ہلوف پارو داٹی ہچو ئے انت افک انت تھوم افک مطلب ہچو انسان نا گند ہی لگپک ای آن تہ۔ اوہننگا ئے او ہلپک۔ او پائہہ ای خوانانٹ کنے خوانوکوس مِلّہِ۔ پڑھا لکھاؤس ملہِ کنے۔ بے خوانوکوس ہلپہ گڑا بے خوانوکائے ہلپک۔ او گڑا تینا زندگی نا تہٹی فیصلہ غات ئے تینا بھی زیب کیک۔ ہرا فیصلہ ئے چائک کہ کن کہ جوان اے او گڑا درست فیص- تین کہ جوانو فیصلہ کیک، خرابنگا فیصلہ ئے کپک۔ گڑا اگہ خوانتو چا گڑا او تپک۔ ایہن بھی گڑا اونا فیصلہ غات ئے نرینہ غاک کیرہ۔ اگہ ہرا نیاڑی خوانہ اوتینا فیصلہ ئے تینت کیک ہرا خوانتو گڑا امبلاک پائہہ نن داسا چا بھلون اُن، نا فیصلہ ئےداسا نن کینہ گڑا ہرا برام بھی امبلاک تیرہ تہ ۔ ت- انت- کیرہ تہ انت پارہ تہ ہر فیصلہ ئے تہ امبلاک ہلیرہ۔ پائہہ داڑے تُول۔ پارو داکا تولپہ۔ داکا بشہ۔ داکا تُول۔ گُڑا امبلاک انت پاریر تہ او کور اے تپک۔ مریک اوفتا محتاج اے بھی۔ ظاہر تعلیم ہندن اے نے محتاجی آ بھی کشک۔ نی اینو خوانانُس تو نے تو پین ارے، قلم ارے۔ نی باید خوانِسہ نے نوکری مریک۔ نے ہنر مریک۔ نی ہر گڑا کیسہ۔ گڑا نرینہ نا نے اوخہ فکر مفک۔ کرے کرے ای کہ نا، کتو کتو ای کہ نا۔ تینا آزادی ئے چرینگسہ تو کننگ کنگ کیسہ۔ ہا خوانتویس چنائے کریس کور۔ پجری تِسس تہ برام امبل ئے۔ امبل مس خرابوس، وے خوانندہ ؤس، ہیٹ خوافوکس مس، بہوشس مس، جاہلس مس۔ ہا داسا مسڑ داڑتو امہ روہینگو؟ اگہ مسڑ خوانتنے چا مسڑ ئے خلو، مسڑئے کٹّو بھی مسڑ تُولو ای تو تہ چُپ اے۔ انتئے مسڑہچس تپک۔ اسٹ تو تین کہ جوانو فیصلہ ہلنگ بھی تپک۔ ارٹمیکو پٹیا محتاجو بندغ اے۔ کوروکسر ئسے تہ۔ گڑا ولا بدتر اونائے انت مریک ڈیپینڈ کیک امبل آ۔ ایہن تو خوانا گڑا اوڑائے انت کپک۔ گڑا او تینا خوائے- انت آئے چلّک، آزاد چلّک۔ گڑا تینا خوا- گہ ارِس جوان مس چا مس متو چا مارکُو آ کائک تین کہ جوانو فیصلہ ئس کے۔ پھگہ نا دے اِلّے تہ بھی الِّنگ کیک تہ۔ اگہ ہیت ئسے نا اے الّیپ تہ بھی تینا تو محتاج اف۔ ہر گڑا ئے تینا کیک تینا کُنیک۔ تینا ئے بینِک۔ تینا چُناس ئے جوان تیک۔ تینٹ جوان کن یا چنا ئے تیک۔ ہندنوس مس چا گڑا ہمو کور مریک ہمو ارہِ ہمو مائی۔ گڑا مائی اخہ چُنا خنا، چُناک کل کور مریرہ۔ چُناک کو رمسر اوفتا چناک کور مریرہ۔ گڑا نسلاک ہندن کور ہنِسٹ کیرہ۔ تو خوانندہ مس تو نسل در نسل انسان ئے انت مریک انت پارہ تہ مونی مریک تعلیم مریک۔ تعلیم ارے انسان نا ئے انت ئے انت پارہ تہ ملکیت اے۔ تعلیم مرونے ہر گڑا ئے چائوس۔ سائنس نا بندغاک او۔ انگریزاک او۔ داسا بر پائہہ انگریزاک امر کیرہ۔ قران پاک ئے خوانرہ۔ قران پاک نا زیا او خوانِرہ۔ سمندرات آ تہٹی داسا موتیِت ئے پٹِرہ کشرہ۔ او امر کشرہ تا۔ قران آن واضح اے۔ قران آن خنانو داگِڑات ئے۔ داسا او گڑات ئے کیرہ۔ پین ہندنو گڑا ارے کیئی۔ نن داسا قران ئے ہُپنہ کپنہ۔ داسا انگریز، انگریزاے۔ منپک تہ بھی قران ئے خوانک صحب شام۔ انئے خوانک؟ اوٹی ہر گڑا ارے۔ اللہ ہر گڑا ئے بیان کرینے۔ تینا نعمتات ئے کل ئے قران ئٹی پارینے۔ سمندرات ئے ٹی موتی مریک۔ مشت ئے ٹی ارے خیسں مریک۔ او ہموکا پٹِرہ، ہموکا خنرہ ولدا اللہ خن تِسنے، خن انسان نا مُہ- تعلیم انسان نا مسٹمیکو خن اے۔ پائہہ کور او بندغ مفک کہ ہرا بندغ خنا خنپ۔ کور اصل ئٹی ہمو مریک ہراد ئے تعلیم افک۔ اصل کور ہمود اے پارہ۔ کور اصل اودے پاپسہ کہ ہرا خن اٹ خنپک۔ اصل کور تعلیم نا بے مننگی اے کور پارہ۔ اگہ تعلیم ئس مس تو سمجھو نے مسٹمیکو خن اے۔ تو ای ہندا پاروٹ کہ کس تینا چنا تا مسٹمیکو خن ئے پُلَپ۔ مسٹمیکو خن ئے اوفتے تے۔ چنا چھنک اے تو نے آٹ اے۔ نی اودے تعلیم ایت، نی اودے خوانف، نی اودے سکول آ راہی کر۔ اودے مدرسہ غا راہی کر۔ مسجہِ- مدرسہ نا دینی تعلیم ایتہِ تہ، دُنوِی تعلیم ایتہِ تہ تاکہ تومکا تعلیماک اوڑتو مریر۔ اوتا ہر گِڑا ئے چائہہ۔ دا نہ دہن پاپہ کہ دینی تِسٹ تہ دُنوِی تِفر تہ۔ یا دُنوِی تسٹ تہ دینی تفر تہ۔ نہ تومنگاک تعلیم او۔ ہر تعلیم ئے ایتہِ تہ۔ ہر تعلیم ئے خوانک چُنا۔ پٹیوس اے بھی ہر تعلیم ایتہ تہ۔ ہر تینا تعلیم ئے خوانہِ، چائہہ، پین کے۔ مُست ئنا بندغاک اسر خوانندہ اسرہ۔ دہنو دہنو بلڈنگ دہنو دہنو سکول الّوتا۔ ہچ الوتا۔ گڑا او امہ کریرہ۔ درختاتاسیخ- شیف آ ٹاٹ شاغارہ مشت ئے ٹی تُوسرہ او خوانارہ۔ تعلیم نا اسہ انت ئس پین قصہس پاو نمے۔ پائہہ داسا ہمو بندغ نا کنے جوانو پن اُست آ بفک۔ دیر اے دیر پارہ تہ پن تہ اُست آن کنا ہِنا۔ غزالی رحمت اللہ اے خبر اف دیر اے۔ ہندنو اسٹ ئسے نا پن ارے۔ پائہہ اونا پارے کہ او ہمے دور ئٹی امر کرے۔ پائہہ انت کرے تعلیم نا بھاز شوق اس تہ۔ مُست نا بادشاہی دور اس۔ تو اے ٹیم آ ہر بندغ تینا چُنا ئے تعلیم تِننگ کتوکہ۔ ہرا بادشاہک اسر، صرف ہموفتا چناک خوانارہ۔ پیشن پیشن بغداد آ پین تین اوفت ئے کہ جواننگا جاگہ غات آ بہ-انت اُستاداک بسرہ گڑاصرف بادشات آ، وزیرت آ چُنا ت ئے خوانِفیرہ۔ عام بندغ نا چنا خواننگ گڑا کتوکہ۔ گڑا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نا ہیت ئے کیرہ پائہہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پارے پائہہ گڑا ای کنے تعلیم ئے خواننگ نا شوق اس۔ گڑا کنے خوانفوکو کس الّوکہ۔ گڑا ہنداڑتو اسٹ بادشاہ توکنے خواننگ نا شوق ئے کنے خوانف۔ گڑا پائہہ ہنا پائہہ کنے خوانف گڑا او بندغ پارے تہ پائہہ داڑے بھلا بھلا بندغات ئے خوانِفوہ کس اف نے دے خوانفک؟ کس خوانِفتو تہ۔ گڑا دا پیشن تٗوس توس داہرا استاد خوانفے چُنات ئے چُھٹفے۔ دا پیشن پیش تما اُستاد تو گڑا ہیت کرے۔ اللہ بشخہ، ای تو پاوہ بھازی امام غزالی اے گڑا پین اسٹ ئس مرے بھی مننگ کرو۔ مطلب قصہ یاد اے کنے۔ توگڑا پائہہ دا گھنٹہ ئے کنے خوانِف۔ پائہہ دا پارے پائہہ ای دچہ اٹ کلو میٹربریوہ۔ اوخہ کلو میٹر گڑا نت آ پاسہ خوانِفوٹ نے۔ تولِنگ خوانفوکو کن تو ٹیم اف ہِننگ ہِننگ ئٹی۔ دا چُنا ئے ہنداخہ خواننگ نا شوق اس پائہہ او نی خرّہ خہ- غائے انت کرک ہُلی آ نے ہِنِسَٹ کر ای نے تو ہندن برِسٹ کیوہ۔ نی ہِنسٹ کر ای برِسٹ کیوہ۔ صرف ہموڑے کنے ہنداخہ خوانِف ای سہ- سوال ہرّفِسٹ کروٹ ای آن نے نی کنے صرف جواب تِرِسٹ کر۔ بس سوال کروٹ جواب ایت۔ پین آہہ تعلیم ہنّاد اے۔ ظاہر اے ہُلی آ خرِّنگنگ آخرِّنگوکا خواننگ تو ہندن مرو پین تومروف۔ داسادوٹی پَین ئس، تختِیس، پینسل ئس، ربڑئس تو ہرفوف ہِننگ ہِننگ ئٹی۔ تو دا چُنا نا ہُر نی شوق اے پائہہ ای نے آن سوال کروٹ اُست آن نی کنے جواب تِرسٹ کیس۔ پائہہ گُڑا دا ڈیلی اُستاد پچّیس کلو میٹر بسّکہ دا چنا ہلمہ ہلمہ سیٹ بسکہ اوڑتو اوار ایندے بادشاہ نا اُرا اِسکا کسری ہرفسٹ کریکہ تو ای آن تہ۔ وری ہِناکہ وری ہمیڑِسکا چُنا ہلمہ ہلمہ سے اٹ بے خواج- ڈیلی بس چُنا نا ہندا روٹین اس ڈیلی۔ ڈیلی ہندن بس کریکہ۔ ہندا اے انت تہ اسکہ، گُڑا ہندن کرے کرے پائہہ ہمو چُنا پدائے خوانا بھلوس مس امام غزالی جوڑ مسک۔ ہاں او اسُّرہ بندغاک او خوانوکا بندغاک، تعلیم یافتہ بندغاک۔ خوانِنگ نا شوق کہ ہر کس ئے مرے۔ ی- پائہہ اسہ وارس ئس اس۔ اے دیر پارے اے انت پارہ تہ ارسطو پارے پائہہ ای انت کریٹ تعلیم تِسٹہ بھلا بھلا بندغات ئے پیشن نا پیشن نا بندغاک بسر گڑا پائہہ داسا نا شاگردات ئے تینا بش کہ سلیف ہُرِن تا کہ نا دا شاگردات ئے ٹی اخہ خوانوکو بندغ ارے۔ پائہہ گُڑا بش مسر بھلا بھلا بندغاک بسُّسر۔ کیئی وزیرک، بادشاہ کیئی ملکات آ یکجادستار بندی اس۔ گُڑا پائہہ دا پارے تینا طالبات ئے پائہہ بشبو انت کبو داکا ہیت کبو داسا سلیبو۔ پائہہ اسٹ ئس بش مس ہندن اوار سوار ہیت کرے وا ہِنا تُوس۔ وا ایلو بش مس ہندن اوار سوار ہیت کرے۔ داد ئے بس سخت غصہ پائہہ ای دافت ئے داخہ خوانِفیٹ تینا زندگی ئے تباہ کریٹ، اوفت آ خرچ کریٹ کہ او خوانِر، او خنی مریر۔ ہچس سکھتوس۔ پائہہ گڑا ہمو ہراڑے کہ او چُنائے ارسطو ہراڑے کہ بندغ خوانِفیکہ اُستاد اس۔ گڑا پائہہ اونا ہمو دروازہ نا حد آ اسہ ایہنو انت ئس اسکہ چپراسیِس اسکہ۔ گُڑا دس چبراسی پراے پائہہ ای بریوکیو۔ پائہہ ہَو۔ دافت ئے ہرافت ئے کہ تعلیم تِسُّٹ دا کتوس داسا نی بروس وا ئے انت ئے وطن ئے وطن کپیس۔ دافت آن خناٹ وری نے آن خنوٹ۔ لیکن آخر اجازت ملا تہ بسک۔ پائہہ دا بس بھئی زیا سلیس سلیس کہ شروع مس کہ شروع مس شروع مس کہ شروع مس کہ دِنّا چُھٹیک۔ بسہ کپک۔ انتئے بس کپک تو نالج اس تو تہ، تعلیم اس توتہ ہموخہ خواننگ اس توتہ ہموخس خواناکہ، ہیل کر-دماغ ئٹی تہ اللہ ہموخہ تعلیم شاغاسس۔ کہ ہموخہ ہیت کننگ اس۔ ظاہر اے بے خوانندہ غا بندغ اوخہ ہیت کننگ کپک۔ خوانک چُپ کیک۔ ہرا خوانندہ غا بندغ مس گڑا او سمندر جوڑ مریک دماغ تہ۔ گڑا ہیت کرے کرے کرے چھٹفے گڑا آخیر آ پائہہ ارسطو پارے کہ پائہہ خوانفیٹ تو ای نمے نم سکھتویرے۔ داد ئے خوانفتوٹ دا سکّھا۔ پائہہ زور اٹ، لٹ اٹ کوانفنگ مفک۔ شوق اسہ شوق ئس اے۔ داسا داد ئے ای خوانفتوٹ۔ دا تو اے کرسی آ تُوسس۔ خوانفیٹہ نمے۔ او ایہن چپراسی ئس اے ہندا ہیتات ئے نمے پاریٹہ اوایہن بِنگکہ۔ تو تعلیم نا ہرادے شوق مرے او ہر طریقٹ تعلیم ئے حاصل کیک۔ او کور ئس اے اُرا ٹی بھی تعلیم حاصل۔ دا اینو پھگہ تو داسا سہولتاک او، دا کمپیوٹراک او، دا گِڑاک او، دا موبائلاک ارا ٹی تُوڷ، تولوک تولوک ہر گراڑے سِکّھہ اسہ منٹ ئنا اندھر اندھر ٹی۔ ٹیچراک خوانِفرہ نے کمپوٹرات آ ہرگڑا۔ اے ٹیم آ چا بھاز سختی اس۔ وے خوانوکو بندغ اسُّرہ۔ خوانفوکو الّو۔ بینگنی اس، لنگڑی اس۔ پیدل ہنارہ بسّرہ۔ م- کینت- ہنارہ بِٹیرہ این انت پارہ تہ۔ کیڑیِت ئے ٹی رہینگارہ۔ داسا ہر گڑا ارے۔ داسا نا بن- مُست اوخس خواننگ الّو، بندغ الّو، سہولت الّو، بندغاک ہندنو بھلو بھلو خوانوکو بندغ پیش تمارہ گھابیڑو۔ داسا اخہ تعلیم بھاز اے، ہر گِڑا بھاز اے۔ اُرا نا ہر بندغ خوانانے۔ بندغاک ہچ مونی ہِنپسہ، ہچ اف ای ٹی تا۔ ہمو گڑا، ہمو تھوم، تو تعلیم نا اسہ بھلو انت ئس اے۔ ای پاروٹ ہر بندغ تعلیم حاصل کے۔ تعلیم ارے انسان مسٹمیکو خن اے۔ اللہ پاک پارے پائہہ نیاڑی نا کہ نیاڑی کہ بہ- اوار اسہ رنگ اٹ تعلیم ئے برابر کرینے۔ ہمو نرینہ ئے ہموخس ایت ہموکس نیاڑی ئے ایت۔ نہ کہ نہ- نرینہ نرینہ اے امبل اے اودے بھاز ایت۔ دا مائی ئے داد ئے روفہ رزان کرف۔ آہا، او چُنات تو تینا ناانصافی کننگ اے اونا حق ئے خلنگ اے۔ اونا حقوق ئے خلنگ اے۔ چُنا نا تینا حق ئے خلپ۔ او چُنا ئے تعلیم تِننگ بھی لمہ باوہ نا زیا اسہ فرض ئس اے۔ اوڑا جوانو پِن تِخنگ بھی اسہ فرض ئس اے۔ چُنا ئےجوانو جاگہ سے آ رشتہ تِننگ بھی لمہ باوہ نا زیا دا فرض او گڑاک۔ توفرض ہندن اے سمجھو قرض اے۔ فرض ئے نے ہر حال ئٹی ادا کروئی تمک۔ ہندن لمہ باوہ نا حقوق ارے پائہہ اولاد نا زیا۔ تو ہندن اولاد نا بھی حقوق ارے لمہ باوہ نا زیا تاکہ لمہ باوہ غاک تینا حقات ئے ادا کیر۔ لمہ باوہ غاک تینا حقات ئے ادا کریراوفت ئے تعلیم تِسُّراوفت ئے خوانِفیر، اوفتا جوانو پِن تِخار، اوفتے جوانو ارہِ تِسُّرگڑا چنا تا بھی ہموحق جوڑمریک اوخنی مسر تینا چُنات لمہ باوہ کہ ہمون کیرہ، ہمون مریرہ۔ اینو خوانوس، اینو پھگہ داسا ما- خنوس خوانوکا مائیِت ئے خنانُس پائلٹ جوڑ مسنو۔ جہاز بال تیرہ ۔ مُست امبلاک تِسرہ داسا مائِیک جہازبال تیرہ۔ تو داسا ہراڑے ہنانو بندغاک ہراڑے ہنانوسر مسنو۔ نن ا-ارا- ہمے- اسہ اسہ بندغ ہراڑیک او ہمیڑیک او۔ اللہ معاف کے کلیمہ بفک خواننگ ہِچ ئے تِپّسہ۔ تو دا گڑا ئے بندغ کپ۔ کوشش کے خوانہِ، مونی مرے، جوان مرے تاکہ تعلیم ئس اے انسان نا زیور ئس اے۔ اسہ خیسُن تعلیم اے۔ تعلیم پیغمبرات آ میراث مسنے۔ تو تینا بھی بندغ میراث جوڑ کےتہ تعلیم ئے۔ ہر ہمیشہ خوانوکوس مسُّس تو قلم دوٹی نا ہمیشہ مرو۔ مائِیس مسُّس، امبل ئس مسس۔ خوانوکوس مسس تو قلم دوٹی نا مروف گڑا چا روفہ رزان دوٹی نا مرو۔ امبل ئس ئے ہمو بیلچہ، کلنگ دوٹی تہ مرو۔ بیل۔